Ny karazana trondro fantatro an, misy ny karpa, ny tilapia, ny mahaloky, ny gogo, ny lily, ny fibata, ny karpa, ny pirina, dia misy ihany koa ny gogo.